komú a yɛ ŋ kpoowɔ bɔ mbɛ a lɔ seŋ, aa mɛ kɛ́. Komu i yaa fɛɛ ya leŋɛ a bɛ bɔnaã lɔ bɛɛna, kii mu niyɛ bánda bɛ leŋɛ nu gbi nu jaoe mu, anu bɛ ko gɛ́ɛwɛ gɛ́ɛwɛ nu mana. Ánu bɛ bóo fiina ko gɛ́ɛwɛ gɛ́ɛwɛ nu lɔ, ko nyaama nyaama nu anu bɛ bóo fiinaãɔ. Kɛ kɛ ya ya leŋɛ wae fɛɛ a bɛ bɔnaã lɔ bɛna, ɔɔ i nyɔmɔ aa leŋ, ɔɔ i bɔ aa leŋ a bɛ bɔnaã lɔ bɛ́ɛna bɛ́ɛna bɛɛna, ko bhíí a yɛŋ fáa sá wa kɛ komu bɛa mbɛ a lɔ seŋ. komu bɛ́ɛ mbɛ liamboe sa ko bhíí ya mbɛ ti a lɔ seŋnaã. bɛimaã, fáa sa ko mɛnu kɛ. Ko bhíí wáégee a tiye mana fáa sa ko mɛnu kɛ. Komu bɛ́ɛ i yaa fɛɛ dúúnya mɛɛ wáégee bɛ́ɛ mu bɛ a lɔ sáana mɛ́ɛ, leŋɛ nu bɛ lɛimu, leŋɛ nu bɔɔ nu anu ma woo anuĩ to kpooe káa, anda anu waŋga sɔɔma lɔɔ téetiɛ ma, anu ma woo anuĩ to kóoko ma. Ámu kambá wáégee ɛɛ ya ma, bɛimaã, ya leŋɛ waŋga ma, kambá wáégee ɛi bááká bhíí fii i yɔ

ɛi ko fɔ mɔ i yɔ, i tɔɔ lɔ, ɔɔ ɛi ko nyama mɛi mɔ i ye, ko bhii wáegee ɛi sɔkɛ, híŋí a wa kambá ama lao ko bhii ya ko bhii waa komu ŋgaegee ŋ bee sika, ŋ bee sika gbii, ŋ bee sika kooko la, a bɛ lɔɔ ŋ giima, abɛ ŋ falaa ma kɛ ko gbi a ŋ táae, kɛ kambá wa laowa pɛŋ to bhíí ɛi to ŋ táa. Ko bhíí wa komu ŋgae ŋ bee sika. ŋ bee sika kooko lɔ. Ŋna woe ko ma mbɛ a maã, komu na woe mbɛ maã ŋbee sika na ŋndɔ ŋnaã mae kɛ sua mɔɛ ɛi naa ɛi na, ŋbee sika sua lɔ. Ya sikae kambá lɔ, sua mɔɛ bɛɛ ai sikaa i yɔ. Komu lɔɔ mu waegee, kambá waegee i sika a lɔ. Ya sikae kambá lɔ su su sua mɔɛ ai fɛe ɛi boia, a bee kpáa bɛɛ i maí, komu mu ma kanya muã leŋɛ nu tandoa. woa sɔ tando ai komu ma? Huu, komu leŋɛ waegee i yaa tando na i yaa ma wa kɛɛ kɛmu bɛɛ a bee wi a mana, ɛya maã ɛyaa fɔa huŋ, lɛi mu ŋ mba yɛi ŋ tando kɛ, ɛyaa nu faa sa wa kɛ lɔ bee bee ba kɛmu i yaa nu tando. Ŋmbɛ <hesitation> leŋ mu nu káa na, leŋ mɛsɛ mɛsɛ nu mu, saŋ fɛla, saŋ sakpá, saŋ nááni nu. Komu mɔ lɔndɔ́ ɛi ma ɛi koma naã, i mɔ mɛ nu tando na, mɔɛ kɛnu pɛɛ ɛi na i tina, ŋ woa ŋ pɛɛ mbɛ a ma. Komu lɔɔ anu woa i yaa nu tando. Ko bee waa komu leŋɛ nu wáegee anda tandoe wa liya. Komu mu ma kanya muã leŋɛ nu tandoa híŋí anu bɛ ko bɛɛna ma. Mu ma kanya anu tandoa. I bɛ anu tando naã, wati nu i bɛ a nu tando na i ma nyina lɔ komu i yaa nu lajii. Bɛimaã anu bɔɔ nu pɛɛ yaa a nu tandoe kɛ anda boo fii ko nyaa maã lɔ. kɛ, a lɔ kpɛɛ ya tie anu tando naã, i bɛ anu lajii na. i yaa anu tandoa, í yaa nu lajiia. I kambá fueya anuã kowa. Á nuĩ bɔa alɔ bɛɛna, komu ŋgáegee ŋna a liya híńí ŋna leŋɛ nu bɛ ko bɛɛna manaa, mbɛ